<noise> Koo nde a hoosa sahuuji boɗɗi boɗɗi futondira, sahooji ɗi ngaddanta ɗi pati ɗi mari daraja, ɗi mbooɗi. Koye waɗi noon ɗum fof? To emi toroo Joomiraawo hokkaani cembe, miima mi yoɓtuma ko ngaɗanta yam, koo naa iri ni no ngaɗanta yam, koo tawangal ɗatal.